Queity radi manyní, nuúigazimaa buen, nuú ra becw, balza becw chi nuúrumaa yuú ni nú guc'xi xi, chi gunruba, gyiechelyruba zté ni ncúby chi ni nú guc'xi gí pues chi ran ni nú ncúby xina run ni nu guc'xi pues rungamma zani run ni, per queity radi many run zíé run zaga ni run zaáhni.